Indonezia ose kultura indoneze ka fokus ose ka qendër të <hesitation> fokusit komunitetin edhe rrethinën me ni strukturë hierarkale. Respekti ndaj t’vjetrit. E megjithatë e respektojnë shumë edhe konceptin e ndihmesës të dyanshme edhe reciproke.